गुलाबी कलर हर इंसान के दिल म बसते आऊ काबर की गुलाबी कलर म एक नरमी होएल आऊ जो लाइका मन ला भी पसंद रहते। आऊ ओ लड़की मन के भी ज्यादा पसंद वाला रंग रोहित ए।